<hesitation> ku kunchúkuyo depende nasa ɨó mayo mayo ku ja sa'ayo ehh kani ɨnió te <hesitation> nu anu ja va'a xi ja u'u ku pero mayo ku ja ini mayo kaána.